Unan s'inam ani nnehede mma unen nkan edi k'unen odu ekpere owu unen ikemeke idia udia iduk ikọd ọkpọsọñ unen ọnyuñ adia udia ke nkan nkuk oro ofo ọduñde wọrọkọwọrọ ika nko ọkpọsọñ anyan unen edi mkpo emi nko edide mmem ndidi ifin enyene esen owu idahado ofo emen anam udia ono esen owu ukud umen ke enyin afo esinyuñ okudde e mokude kukukuruku me amia mkpo me amia nkanika esimiade ono e toño k'uyen nsie iyediọñọ iyekip iyedi ibine fin, une odudd do idiaha udia nsie ikaka anyam ọkpọsọñ unyem ndimum e edi mmem mmem afo ndimum e kini emi edide afo enye ukud ke enyin afo esikuudd e ọ afo amia nkanika ekude idifiak isaña ikpere fin afo amum ọ menyem ndikuud nsin k'ufọk afo okud e esin k'udọk unyene mmo awak afi esidedep udia ono mmo ọnyañ etefin unak udia k'ubọk mfo ono mmo unyuñ unyem ndinyuñ mmum ọnyuñ esi do enye esin mmade unen mfan mfan.